Ba ni iŋɛ se'em de la....... ba nama n tari kakema ba yi la, ba kakema bayi la n suŋeri ba bii taka'ara bayi la bama n suŋeri ba ti ba han nɛ sɛla ba guta ti la me kelum de la ba nama la n kpɛ'ɛm se'em la so ba han nɛ bunu la ba ni yɛregɛ mɛ gee nyaa gurɛ kankaŋa gee me tana ɛgera le pa'aha. La han de la koŋkonɛ zi'an koo la han de zi'an n zulegɛ, ba nama la n an se'em tana guta segehɛ la mɛ ti gurega la n ni suŋɛ ba ti ba nyaŋɛ zala ba mɛhe ba han bɔna kunkuma la zuo koo ba han bɔna zɔ la zuo. Ba nama la n an se'em la tari paŋa mɛ ti la han de'a zi'an n zulega la ti ba dikɛ ba kakema duma la dikɛ sa'alɛ tiŋa aayi la ni ko'o suŋɛ ba mɛ ti ba tana ɛgera duŋa suŋa..